Iyaa efiku lange unene ohandi litameke neilikano okupandula ngoo nee tate kalunga eshi apendulange shaashi alushe oshili melalakano laye ile momake aye opo omunhu womwenyo apenduke tafuda ongula ohandi ilikana ngoo nee eshi haipenduka ame mwene nghishi omuli wongula lela ihandipenduka lela ndafya ondjala okudja nee opo shaanee ndailikana okuyala ngoo nee ombete nokukaninga omadeo ange oohandiningile pokapale komaudano ngoo po eli po katutura pokomboni penya nokudja aapo opo ngoo nee shashi olutu laloloka ove watondoka opo ngoo nee topendula vakweni toningi okatete shaashi efimbo olo owapitilemo ashike wati mwalelepo otovatale ngoo ngenge ovapenduka pamwe ovaitavela ashike ndee haaveshe veli nawa okudja nee opo hatuyi komesho nefiku ngenge eumbo otalipumbwa okuwapalekwa tali wapalekwa towapaleke eumbo ngenge ouna nee oilonga wapumbwa okukeilonga ngaashi ndatumbula kutya nghina naana lela ei yokudja po hetatu fiyo oponhano ngenge opena sha handi tondekeleko shikolela nee kutya ohandi dimbuka pongapi ngenge ina ndiyako Handikala handuuhala ngoo nee meumbo handi longopo osho tashi longwapo navakwetu toiyi pookaume koye ngaashi nee peumbo letu ohapadanwa oukalata vomulongo womaadi otohange ngoo nee ovashiinda oopo ngoo neeveya opo ndee nyee mwatulako ehokololo ove wemulya koimbale tati washoshelange hano efiku otaleende ngoo nee tali tondoka ngaho ngaho okudja nee omandaxa fiyo etitano oshivike ndishi oshina nee omafiku eli aheyali opena nee makwao enya eli avali oo ovene vene otodulu ngoo nee ohandi dulu ngoo nee okwiihanga wadengelwa ongodi kutya mukwetu ai omuhole okutameka nee kwatoka itatuyeni hano iyaa opo hokelihanga nee mwaya navakweni pamwe mwakatala nande etanga lokeemadi ngaashi ava tuhole oudano wetanga wokoo lokondje yoshilongo ko europe opo ngoo nee tohange hatu litalele opo nakemutwaalele ngaa nee novili kutya meumbo otoyamo pongapi shaashi ai oinima yexulilo shivike ndishi oyo ngoo oyo iyaa mongula kwasha oshondaxa shafika opo tatekalunga itamudimbwa otuna okupenduka lela lela ndee tomupandula kutya onde kupandula omuhona wange fiyo onena ondili momwenyo ngenge opena omitoyapatuluka tokemuhambelela ove twaalukile ngoo natango keumbo Fiyo ngoo nee kwatoka hano osho ngoo nee lela oshivike shange konyala hashikala shili ngaho